فرغ التلاجة من الأغراض أول إشي. بعدين إمسح الرفوف بخل ومويه دافية. إذا في بقع صعبة، إستخدم بيكربونات الصوديوم. تأكد من التنظيف الأجزاء الجانبيه والمقابض، عشان يكون كل شي نظيف.